Ni nac a cos sac re par gaubeñ nich fuers scuerpbeñ nac cald- cald hiit cald camaron cald <hesitation> ra rshilo rnibeñ ra llit besë gaine caldga gacni gaine bsia yaah llit besë nashne gaine chusa colandr chu bkiush chu llicne shiit shiit kiash nic nac ni sac cos sac ni nac rdaune ni rdaune re ra beñ ni rnine ditza re rate nic per cald hiit nac ni maisru hiit crioll nic nac ni rnich fuers sac beñ lla nu ste cald ni nac rac con sutbeï ru este va ca leb nisga chic rsiabeñ te sutbeï loga ru ptia ru chic rselbeñ llet loga llet a llet biateh dikibeñ loga chic rune selrubeñ sutbeï loga chu sigac ptia shiit kiash nic nac te vita- cos sac doshte ni raubeñ re cos nish.